Lḥayawanat n tgmmi zun d, ad nsawl matalan f mucc, acku ur ssinɣ lḥayawanat n tgmmi is d a tsawalt f iɣjḍn d a tsawlt f tiɣaṭṭn d a tsawlt f tfunast, ma f tsawalt, walakin a nbdu s lḥayawanat n tgmmi, lḥayawanat n tgmmi, zɛma lbazik, ra as iniɣ *** mucc siɣ d iḍṛ ɣ lbal inu aɣṛḍa d mucc, llan iɣṛḍayn lli igan ɣ lḥayawanat n tgmmi, walakin matalan mucc, lɛalaqa n lmɣarba, wa la matalan nkki ɣir iɣ usiɣ ixf inu ka mital lɛalaqa nnaɣ tḥla d imaccawn, yaɛni aqqlɣ asqqul mẓẓiyɣ nlla ɣ tmazirt, da ẓṛṛaɣ mucc d da d ittacka da ittgawr ddaw ṭṭbla, ar, kulci da as yakka kulci qaḥḥ, zɛma gan andispunṣabl acku ḥtta kra liparazit ar ttka kra n igʷjḍaḍn ar ttkka kra n mnck n lḥajt, aydi ibayn iyi, maci nkkni walakin lmɣrib kaml tqriban niɣ d lmslmin kullu darsn lmuckil d iḍan acku da tn ẓṛṛan gan najisin, ɣid dari giq lmuckil acku iqsaḥ cwiya, awa ɣikann a iga bac ad ur kcmɣ bzzaf ɣ lidiṭay.